اولا تشوف البراني متاع الكهرباء فما بلاصة متاع accèdent صار قديم ولا كان فما بلاصة مصددة ولا متاكلة و ثانيا تشوف الموتور متاعو معناه تحاول تخدمها و تشوف كان فما حس طرا كيفاش تشوف frain a main كان يخدم تشوف الشبابك اذا كان يلبس عليها تسكر تتحل و تشوف زادة التوجيه اذا كان يخدم